والله اني لا احب اكون فنانة كوميدية ولا راقصة مشهورة اثنينهم ما احبهم بس يعني اذا احد كلي الا الا تختارين يجوز اختار فنان كوميدي يعني اقله انه يكدر يسعد الناس اضحك الناس اشيل عنهم الهموم واقله يعني اعتقد يعني مو حرام مو مثل الواحد انه يكون راقص الرقص اعتقد يعني حرام مو مال انه واحد هيجي فاعتقد راح اختار الفنان الكوميدي ليش واحد لا يرفه عن الناس يقلل من همومهم